Sotsiaalmeediä saa väega pall'o asjo muutaq, selle et om pall'o inemiisi, kiä uskvaq kõkkõ, midä nä nägeväq sotsiaalmeediäh. Nii et tuu saa muutaq pall'odõ inemiisi arvamust.